<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny elefanta ny fitiavana asehon'ny elefanta amin'ny samy elefanta izany hoe manana firaisan-kina be ny elefanta ah, amin'ny ankapobeany ny elefanta tsy mandeha tsirairay izany fa farafahakeliny zareo mandeha tsiroaroa na tsitelotelo, fa indraindray ko ary zareo nefa mandeha andihany marobe izany hoe firaisan-kina izany ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny elefanta.